Le bouteille à oxygène ty koa zany laha amin'olo marary aloha i voalohany i magnome ay azy igny, misy oxygène agnatiny ao de mba miaina kokoa i de laha amin'olo mihiritry agnaty rano agny koa i agny i nata adiny firy i laha ohatsy ka mbo tsy lany igny mbo tsy maty i fa mbo agnaty rano ao mbo velo sahala an'olo miay ambony atoy avao koa zany satsia misy oxygène.